Siku ya idi, siku ya idi nahakikisha neenda kabisa chinjire vaana vane mburi, nihakikishe navaurire ngoo jaabowa boowa na nimwinyi nguo jaboa, nihakikishe tasherekire idi yaani tukasherekea vyaboowa kabisa kwaraha.